Alors voici mon numéro ! Vous voyez le chapeau ? Ta nanain nanain nanain, hop ! Un lapin !

Alors moi je lui dirais de mettre un beau costard, et des belles chaussures bien dorées <hesitation> et de bien se coiffer, d'aller chez le coiffeur, voilà.

n,importe quoi

J'ai très mauvais sommeil, je dors un peu près une heure et demi par nuit, ça dépend.

Alors il me semble que le ciel est bleu parce qu'il y a des cristaux de diamants <hesitation> dans la toposphère, <hesitation> c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petit.

je suis allergique aux chiens ben voilà

ce qui me stresse c'est me lever le main